كيفاش نربط خيط الصباط؟ <hesitation> نشدوا زوز أطراف متاع الخيط، <hesitation> نلوهم على إثنين كيف ما كيف ما لوزن متاع القرن، وبعد ندوروهم على بعضهم، ومن بعد الاوية فيهم ندخلاهم من تحت الأخرى ونزيدوا ونعملو الخيط فيها، و ندوروا على اللخر ونزيدوا وندخلوه في الحفرة بينات بعضهم هيك تجي هي في شكل بابيونا معناتها في شكل وردة وتتربط.